Gne tena tiako zao, ankazo vita amin'ny lambahoany, satria igny zany mba mampiseho hoe a olo lasta amigny sisiny izy ty, mba hita zany hoe a izao e fombandreo, nefa afaky hampagnarahagne didin'e pataloha, gne sôrta, ankazo ambony, body body, akonan'izay zany